طبعا لأ ما بروح والسبب انه صحيح عندي فضول ابغى اعرف المريخ وانها رحلة وهتكون مغامرة حلوة وكدا بس انا حاسة ان السنة كاملة حعمل فيها اشياء اهم وكمان اهلي ما اجدر ابعد عنهم سنة كاملة. وانجازاتي في السنة اهم من اني اروح المريخ.